Tantu p'accuminciari, v'haju a diri ca la me peddi nun è sicca ma grassa. Ma, comunqui, làssamu stari chistu. Si iu avissi la peddi sicca, pensu ca m'avissi a mèttiri cremi; cremi grassi, ugghiusi e macari cremi idratanti, picchì la peddi sicca mi pari a mia ca nun havi assai acqua. L'avissi a mèttiri ogni jornu sti cremi. Nàutra cosa chi facissi è chidda d'evitari di stari mittutu troppu tempu a lu suli, picchì lu suli asciuca la peddi, l'abbrucia; e si iu l'haju già sicca di mia, mmaginàmuni comu mi po addivintari mittènnula a lu suli!